Aleoko lavitra miompy alika toa izay saka satria izaho rahateo efa nanana alika foana hatramin'izay. Izay no tena hoe biby niara-niaina tamiko hatramin'ny fahakely. Dia ny alika koa tia- tia ny olombelona be. Tena <hesitation> > mora karakaraina ny alika sady mizara fitiavana be fa ny saka ohatran'ny diso mahaleo tena izy dia tsy dia miraharaha loatra anao tompony.